أنا بشتغل دلوقتي للاطفال كورسات رسم بعلمهم الرسم يستمتع بيها لان أنا بحب الاطفال ازاي يعرفون اكتر عن الرسم والالوان وازاي يعرفون أن هما يعبرو عن نفسهم بالالوان والرسم والخطوط بتخليهم يطلعو طاقتهم وازاي يعبرو عن زعلهم او فرحهم كل دا بيتعلمو يحاولون يعبروه من خلال الرسم ف دي حاجة أنا مبسوطة جدا بيها وأن الاولاد الاطفال يعرفون يعبرو عن نفسهم من وهما صغيرين